igho sabor de-ghonghon apart from oselobua nor-ro khu nor rie ne-ghon-ghon nor mhan orio-fubhe ghe no mhan nor mhan yan ya ghu ghon gho khian ene kho na o e̱ ghon-ghon nor ghor mhan aku sanyo sanre ah gbe joimenti yeh ghe arule yo rule re aruo gbidi-gbidi osenobuo rie neh ghon ghon ni nor mhan eghonghesi bhie ghon ghon nor human oro senobua rie no mhan igho sabo de̱ ghon-ghon igho sabor de apart from enosenobua na igho sabo day ghon ghon eghon ghona ofan ni obhogue ofan na gbonhia na ya gha ghono obhan we̱h gha gui omhan weh na gha shie gbe yo shei gbere enegho ghona ekhor oye osenobua na rie na khor na eghon-ghon nahiri but enosenobua nu nagu nor mhan ya gha mhen joy nor mhan ya gha mhen peace agha ghon ghon khia agha gen mo senobua

Ogha mose igho orde <hesitation> ukpon no khuo rie yo enegha nu awe i enokhuona odole owo try ooo no ya da nukpon na nu igho ordemhi hia igho <hesitation> agha mie mie keke no la no kuo elo igho oyandor efe ooo emhihiao igho or dor but enagbona igho yan day nugbona igho ya de omhanagbon igho yan do rion igho ya denagbena but we da gha mhi nakeleya igho oryu de ebedo-mhan weh gha day be̱ domhan bheki wo-sa wel haa enabhi na iyawo ya dor ooo weh na daghor gede-nia haa enoyede na owo humam weh gha daghe whio ko nia wi we̱ hah moyan dor ooo eni gho ni oi nor ighoni aya debedomhan ighoni waya sabo di baba wor yan sabor di <hesitation> egogo na negba yo bo wor ya sabo do rukpha naria ye gbow wor ya subo dey mhi hia na mie weh gbe yes enagbonu we̱ re igho ayhiayado